كنفضل مانكونش مضطر ننعس حيت نعاس كياخد الوقت بزاف والى ماكنتش مضطر ننعس غادي نقدر نخدم نخدم هاد الوقت باش نكون اكثر انتاجية وباش نتعلم حاجه جديده وباش ندير هواياتي وندير رياضه وهادشي غادي يعطيني وقت كبير باش نطور من راسي ونحقق اهداف ديالي بلا ما نكون كضيع الوقت